Agbvevroeut anigema obho dikua obho nekpararo eedi nepontgho aroy na lohe gir tan okobhoghian obho ughol bo ma ndoc obho iseghe moyiin ony ezaar iseri na bhughool bo dr. Henry ogiri, kedio abhin eboon aru ana ghani modual obho parobho ana uroin eboon nadua tonon ebugh netu tebugh odual obho kedio odiagh netu ekona, ikaario edu ghina roaokpobho arooy ikar nova bho odi kerio odual obho ekona odita amaan olo arooy obho ekona iloghorony obho ekona iloghoro roodual olo akana kana aar olo uroin kua olo agovernment obho nedighina kua, ilon uro ilo otodi olo edibho duabho nova roodighi eko uloghooroio nezolo avony obho lena roroi kedio peedi ki pnan rookpo olo kitughe yom arooy mezolo obebhogi bebh kala kala adugh adugho naru na birogh oni dian arooy odual adighon apueghi rutuo bho tezoor Ezo totokua tututu tutu roizalu uvanyu edian ob ezan ubebh obho aro okuri maseghe, kugherol kezobho asoor abele podi agoveren todho odual oriosi eeh eey neva neghe, ugua ndor nokpo ibhabho idighi nedia ibebobh eena tebebh odim uvanyu pena neke nole ipa bho agometobo idighidio ezoor uoimdio na siseini an olo apu molo asouaneut kadighi kalogho zezar olo eedi eruan esiobho itugha bho nokigh otughu yoro eruwow kelo ghon aar obho eghirpuna kedio totokua tutu arouun obha azoor kedio to aki ro ona osi awony obho iloghonomu raar kezobho eedi ighion ologha obho kebuneghe kuabho isiseini <hesitation> eedi eeiwi awo todi arooy odual obho eezoor nokagh no pinona edaar olo esiolo ebaal olo edoon olo karooy obho ibogh eko? Ezolo arooy obho kebhobh olo, an a wogh ekpuro elebo tade po orute narotutu pal oghi navony onuna Ebu ele <hesitation> ipan dekua bo beenaan nuedu ebhel ezoor kuo karoole okobho ghian arooy ibha kua obha bho idigha tetoh obho kiruani tanero o eedi yeeni po okpobho oneghe abua okpobho ogoor ozon ogha aar ole oolo aroero olo ontava reo kpokioelo kaar kaar nasim, ezobho kaar tar nasina ezobho oomarooy neteny zedi okpoki obho ga? Oonarooyio nete kedio anta tokua paro bho avigh obho ekana inamedio rooduabho, avigh obho inaradio roodua, eedi awony obho ekona idighiyio man dighi ekona idighyio nandighi edikundighi pedial pesiobho onin deun tan olo odighi oolo, odiobobha netologhu delede bho inogho dio ridighi odi odug oblo nokobhoghian obho ologhom arooy modighiobho eloghomio ridighi kiloghoro dio roidighi obho keedi awoory bho ko ne tokua gbele ngbe len obho itu egbiror idi ta loor eedi keeghe aar <hesitation> na pue so napue nezobho awony obho irora roy roodighi andighi kokobhoghiah irogradio roonogho eedi aar olo odighi lo eedi keghi keva reaar olo ole Kedio aviigh obho ooh esio rol ekona oolo, hati kibha dikuabha todighieko. sisen ezoor hodeghw hohogho cus ekaar ebeeh agery ibha ana uroaar roony ohuroa bhehaan ahoghozina po kedio awa uru naar ubehu kedio ana uru koor ubele amute aru harough rivigh ologhi owuroa tabaalimigal ologhi owuroa ekoma oruedio abaal keghe ony obho ha pue roeghmotuobho kezo bho oty obho, hapue roeghuhotuobho po eghuwatuobho haseghe roo karoab adien e ezan ho kpulughuammi oh kua eedi lledio ologhoro ogholkua kesi kesi hakpaar bu eedi tetuehn edighi eedi eva roaar olo dighi arogho mawohy obho tezoor reolo aroony obho tezoor imighii yogh hebheu ezoor no hegheefh eedi eru epoghoyah, even tesiobho hotughuyoro obho ekona kuaridigh olo likpe rerol ha tesiobho hotughuyor obho esiobho eedio obobho mboni zezor dele debho ah obobho ezoor urolorod delede bho kina risiolo iheghe zeedi tosiobho wotughu toorhki hotuugha roobereer obho okpolo meyi nolukoghini anrooy iidua ezobho arooy obho heghulogh igbuloyh obho Nebeerogh arutuobho <hesitation> aruroolo ohy kobhin hebi kiaray olo tabin tabin ai tesiobo odi taki tobtiin kipabho sine pel ebulgh bho ha pe bhughobho ha hasu ebaal ina so̱o̱r paul obho odua kedio obho dikun obho uroiin dio mipa kedio aooony obho lhe inaraha kedio heroiyogh kedio ezooy hokpulughuan eedi eroinahi mika bho eru elokioghoop ruisony obho to ebughobho ohoghe kedio ii edi he kparan seedi we hogho ezoer roesi itukgha opmogh obobho otughumu obho obobho tughu yom obu ekona iilo ohyi ooy olo natughu yoyen kita tughyoon oormiraar tosiolo aranakpe tawory obho wotughuyoro ughabho tatughuyom wesiobho ta kaan areghe? So odighiobho aruabugh taloorobho feefi oheghedeo, iizuandio norol ezobho ughool kua tolee osegha nooroofighi obho obhbho hekibo tekioroa esiobho ituughabo ologhoro ho roaar obho oge obho he siobho abaal obho kedio poyii ooy behaah tatughuyom rooopiraaraiakpe ruoyii izal. Nireaar poyii ooy behaan ka tughu yom eko, so nova roolo arooy obho idibo tadeledebho kebhin rooy ha obo hetughu oro obho leruaul terana odual obho tebhul obho roolo otugha obereer obho taheghe akitaghsigh po alooy edi arooy obho me tughuyom obho ekoma odein eedi awony obho ekona bho netughabho keeghe rouraem arooy oh hotughuyoro oh po udi toyin ekpe enon aar iraar arooy iaitonon a class pitipadikuabho pesiobho omaar oden isiseini ardina kpulu, ezoon hokpulu ghuahin nokool kua obobho idite toloro obho esuahaan ezoor ghusan ebhinogh rooy ebhin eru roolo ebaal esorani Tebughodual, odual hekan hepin hon ebooro olo otodi oolo bobon obhood kuabho itughabho ekoma kenuke kpara hah pa obobho idion tetoloroan obho ubhinogh arooy <hesitation> ekeyaar uwony wepanagh idikiha kedio arooy heteyaghuro ana uhu zodia itugha bho asukul ohuroa rooghi odighueghe ara ughi uruobho kihodighi aar obho iizuan dio, ikario ekpe roorol ezobho siseh kooy olo oditetolon obho aatua reofual abhin arooy odual abhi arooy olo tetufhu yaro abhi aru.